Ńyaŋ kɛ́ ɣeniɛi ɓa káa tí kwa pâi lónoi é pîlaŋ la kɛ́ ɣeniɛi ma. Da kɛ́ diɛ nuui ŋí káa wɔ̂ kɛ́ ɣeniɛi kɛ̂i a nɛ̂lɛɛ. Maa ŋuŋ vóloi láa da kɔlɔi póno. Berei ɓa ŋ̀óo m̀ɛnii damaa fɛ̃ɛ nɔ́ kú ŋ̀aa lɛ́ berei núu a wɔ̂ kɛ̀ ɣeniɛi kɛ́ la díkɛ láa maa tɛ́ tɛɛ ɓɔ́ dîɛ ooo máŋ ŋí or Zɔ̂ŋ a wɔ̂ kɛ̀ ɣeniɛi kɛ́ yoooo. Tãi tamaa a kùla ɓa kɛ́ ma tɛɛ dínuu pɔlɔ-ŋai pɔ́ nyii dí kaâi. Nýaŋ a kɛ́ ɓa íkaa nuu wóo mɛni íkɛ ɣeniɛi su yɛ̂ berei ŋ̀âla-kɔlɔi é mó la kpɛ́ni fêi la ŋâla-kɔlɔi é mó yɛ̀ ɓâa kɛ́ ínâŋ ma da ílee fé nɔ́ a núu nyii ímaa sɔlɔ ɓô. Lûwa a kɛ́ núu tí mai nyɛɛ berei ŋ̀âla-kɔlɔi é mó la ɓa ɓâa kɛ́ ma tɛɛ ínâŋ pɔ́ naa or kpaa máŋ é núu pɔlɔ-ŋai pɔ́ naa da kɛ́ lûwa pɛpɛlɛɛ too ya, nyaŋ káa a kɛ́ ɣeniɛi. Ńyaŋ lúwa tí a pai a mɛni lɛ́lɛɛ é kɛ́ ɣeniɛi su. M̀ɛnii ma nuu tá ŋai díkaa naa díkɛ dí kɛ́ ɣeniɛi kɛ́ a nɛ́lɛɛ dífulu láa su kɛ́ kôya dí kɔ̃liŋ-ŋai dí kɔɔ mai. Gelee a kula ɓâa kɛ́ ma sui. M̀âa kɛ́ ma tí nyaŋ su kulâi ɓa ŋ̀ɔ́o mɛnii. Berei ɓa pâi ínuu pɔlɔ woo- wóo mɛnii la. Berei ɓa pɔri mai a gɛɛ í ɓâa kɛ́ ma tɛɛ la núu pɔlɔ pɔ́ naa vè kpîŋ a nuu pɔlɔ tɔnɔɔ, nuu sii kélee kpóŋ. Nýaŋ dámaa a kulâi ŋɔnɔ wɛli-kɛ́-ma su, lîa-woo. Gɛ́ ní ɓa íwɔli tɔɔ lîa-woo ma, ɓâa kɛ́ ma káa íyee, m̀ɛnii ŋai ŋí kélee káa ŋ̀âla-kɔlɔi su a gɛɛ kú lónoi é pîlaŋ ma. Gɛ́ ni kɛ́ ɣeniɛi su kulâi támaa nuu ta naa káa naa da dí kɛ́ ɣeniɛi kɛ́ a kirɛ dí m̀ɛni lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓô su tãi a serí dí sáa dí li. Ńyaŋ kɛ̀ ɣeniɛi sii ŋí gáa a da kpɛni da kpɛ̀ni. Nuu da ní ŋai káa naa da sɛŋ sóŋ díkɛ ɣeniɛi mɛni ma a gɛɛ nyii dí láa e kulâi, dí ḿɛnii lɛ́lɛɛ kɛ́ tãi a seri di sáa dí li. Gɛ́ ni nùu káa ŋɔ kɛ́ ɣeniɛi kɛ̂i, gáa mɛnii lɛ́lɛ sɔlɔ ɓô, gaa ŋa nɛ̃ɛ kulâi, dí family káa pâi m̀ɛnii kélee kpóŋ a kɛ́ núui tí mai, nûa-ŋai da kɛ́ náa ɓô, da ní ŋai da náa ɓô a nyɔ̀mɔɔ da ni ŋai dí náa ɓô a nɛ̂lɛɛ. Tɛ́ kɛɛ- nûa ni da dí kɛ́ ŋeniɛi kɛ̂i kpɔlɔ ooo. Dámaa a kɛ́ tólo su. ɓa kɛ̀ kɛ́ ɣeniɛi kɛ̂i ɓa gɛ̀ a nɛ̂lɛɛ da pâi í láa ɓôi ɓa ŋɔnɔ kɛ́ a nyɔ̀mɔɔ dí ílaa ɓô. Kú gɔlɔŋ nyíti fá kpɛɛ nuu-kpune sama. A kɛ́ ɓa kɛ́ m̀ɛnii lɛ́lɛɛ kɛ̂i da pâi m̀ôi diyɛɛ núui ŋí ti ɓé kpɔ́kpɔɔi a gɛɛ nya ɓé gaa wɔ́ kɛ́ ɣeniɛi kɛ̂i da wɔ̂ family ŋai. Da wɔ̂ káyɔŋ ŋai da pai díkɛ kuu kɛ̀, díkɛ mɛni lɛ́lɛɛ ŋai sɔlɔ ɓô. Gɛ ni nyíti tólo wóo a pai naa. Kɛ̀i gélee kpóŋ káa nɔ́ a Ɣâla ŋɔ wála-wala laai nyii nuu a gili-ŋai sia ma è kpɛ́tɛ gbonoi ǹyɛɛ ŋa pâi mɛni lɛ́lɛɛ kɛ̂i. Yɛɛ mɛnii nyii kelee ɓa gbɛ̀tɛ Ɣâla kponoi, Ɣâla a fáa ma nya ɓé a kɛ̀. Nuu támaa káa naa dí gɔ̂liŋ kaa mai. Berei dí dikɔ̂liŋ tí sɔlɔ ɓô la dámaa é kúla dí nûa pɔlɔ-ŋai nyéei-ŋa nya ɓa ɓâa kɛ́ ma tɛɛ dínûa pɔlɔ-ŋai pɔ́ naa. Ńyaŋ berei di ɓâa kɛ́ ma tɛ́ɛ la dínûa pɔlɔ-ŋai pɔ́ naa gáa a lûwa nyii dí nûa pɔlɔ-ŋai tí a nàa dîa tɛi tɛ́i díkɛ ɣeniɛi su. Tãi támaa ɓa mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́ núu da kpɛni mi ífe kɛ́ ɓɛyɛɛ fɛ̃ɛ nɔ ǹúui gáa a kâai núui nya é kɛ́ nɔ́ a núui ŋá pɔri ɓâa kɛ́ ma tɛɛ ɓɔ́i. Kɛ́lɛ nyii bɔpɔlɔ-láa tɛ̃ɛ nya. Kpaa máŋ kpîŋ a kɛ́ bɔpɔlɔ láa fé tɛ́ɛ ní ya kɛ́ɛ ɓâ kɛ́ ma e kɛ́ naa. Lòŋkoloŋ kpîŋ a lúwa tóo núu pɔlɔ ma ɓâa kɛ́ ma sârai. Mɛni-ŋai kélee a gɛ̀ a gɛɛ í kɛ́ ɣeniɛi su é kôya. Lûwa káa a sɛŋ nyii kúla Ɣâla yêei e dɛ́ɛ kúpɔ kútua pere mai ŋeniɛi su. Nyaŋ a kɛ́ ífe lúwa sɔlɔ ɓô ni ínuu pɔlɔ kpaa máŋ kpîŋ ílóŋ kpîŋ yêei. Íloŋ a pɔri í- ília-woo ɓôi ɓɛyaa a núu pɔlɔi. Ŋɔ lîa-woo a kɛ́ a táre. Gélee nɔ fé a- sɛŋ a gɛɛ ɓɛyɛɛ fɛ̃ɛ nɔ lɛ́ɛ núu mai ŋa lia-woo-ɓo kpaa máŋ vè lia-woo-ɓò. Kpɛ́ni fêi la kunûa pɔlɔ-ŋai da ni ŋai da kɛ̀ díyɛɛ nyãa sɔ pɔlɔ kɛ́ɛ ŋai nôŋ ŋa gaa a pɔri ma a gɛɛ é lia-woo-ɓo. Maa nɛ̃ɛ nyaa è lia-wóo-ɓo. Ńyaŋ lia-wóo fá kúla nɔ́ ɓɛla tɔnɔ ma. Lia-wóo a lí ɓela kélee ma íkaa a núu pɔlɔi oo, íkaa a núu ninai ooo fɛɛ lia-wóo è kɛ́ naa. Ńyaŋ lia-wóo ɓa gaa ŋí gáa a sɛŋ ília-woo ɓó mɛnii lɛ́lɛɛ mɛni ma. Mɛnii lɛ́lɛ kélee ɓa maa lia-woo ɓôi nya ɓé Ɣâla a lúwa láa ma. Kpɛ́ni fêi la núu támaa káa naa da lia-woo tɛɛ nuu da ni ŋai pɔ́ naa nyii vé a lia-woo lɛ́lɛɛ. Lia-wóo káa gîe feerɛi mɛni nyɔ́mɔɔ da mɛni lɛ́lɛɛ. Nyaŋ nyɔmɔɔ pɔ́ naa pere núu da ní ŋai dí káa naa da maa lia-wooi tɛɛ, a gɛɛ ípili mɛ̀nii da íbaa lia-woo. Nya ká tí kwa lónoi é pîlaŋ la ma. Gɛ́ ni lia-wóo da káa naa nuu da a dɛ́ɛ ípɔ a íkula mɛ̀nii e gɛ̀ ílii mɛnii lɛ́lɛɛ su tina tɔɔ-pere maa láa ma tɛ́ kɔɔ naa. Íkɛ mó ɓɛyɛɛ, é wâa kɛ́ a núui tí è lia-woo ɓo féi kɛ̂i ɓɛi naa ŋí. Nyaŋ mɛnii ŋai ŋí kelee Ɣâla ɓé dɛ́ɛ a gɛɛ kúŋaa sɛɣɛ kɛ. É wâa kɛ́ tí, ŋâla-kɔlɔi féi kɛ̂i nɔ́ a gɛɛ é kú téniŋ tɔ̂ɔ kú mɛnii lɛ́lɛɛ mɛni ma. Kpaa máŋ kú mɛnii nyɔ́mɔɔ mɛni ma. Nyaŋ mɛnii nyɔ́mɔɔ káa naa kɛ́ɛ tãi nɔ Ɣâla é ku tɛ́ɛ lai ɣeniɛi ŋí su a gɛɛ kú mɛnii lɛ́lɛɛ kɛ̂i fɛ̃ɛ nɔ kú kɛ́ kúmɛnii lɛlɛɛ ma. Maa ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa lia-woo lɛ́lɛɛ. Kwa kɛ́ lia-woo lɛ́lɛ tɛɛ, fó laa-ní la a gɛɛ mɛnii nyɔmɔɔ tamaa a pɔri kɛ̂i a- a- a- a- zu kôyaa kúsama. Mɛnii nyɔmɔɔ a pâi kùla kúsama a zu kóyaa kpɛ́ni fêi la, lia-woo lɛlɛɛ káa naa. Kɛ́lɛ a kɛ́ lia-woo lɛ́lɛɛ fé naa mɛnii nyɔmɔɔ a pâi kɛ́i nɔ kúsama a tãi kelee kpɛ́ni fêi la lia-woo nyɔmɔɔ káa kusama. Kúkaa gàa a gɛɛ berei kù kɛ́ ɣeniɛi a kɛ́ la berei tua-pere nyɔ̂ŋ a tamaa la ɣeniɛi su kpɛ́ni fêi la nuu támaa dífe ŋɔnɔ díwolii tɔɔ lia-woo ma. Maa ŋuŋ ɓa núui ninai-ŋai dí ká pâi kúpɔɔ-ŋa. Nyaŋ kwa kɛ́ dí lia-woo-ɓó dífe mɛnii. Kɛ́lɛ díkɛ mɛnii nyɔmɔɔ kɛ̀, nyaŋ tina tɔɔ-pere sêre fáa káa pâi kɛ̂i naa kúkponôi ku gîe ni mɛni ma. Kpaa máŋ kú lá ku gîe ní mɛnii ma. Kpaa máŋ ku nyêei-ŋa kú gîe ni mɛnii ma a gɛɛ ku dɛɛ berei maa nɛ̃ɛ a gɛɛ kúkɛ ɣeniɛi é kɛ́ la a ŋ̀aa nɛ̃ɛ. Nyaŋ kɛ́ ɣeniɛi ŋaa nɛ̃ɛi lɛ́lɛɛ. ɓa kɛ kɛ́ ɣeniɛi su fɛ̃ɛ nɔ í íkili-ŋa sia tina tɔɔ-pere mɛni ma. Zɛŋ ɓé kúnuu pɔlɔ-ŋai da ní ŋa díkaa ní saa la ɣeniɛi kpɛ́ni fêi lia-woo ɓé kɛ́ a dí tɔ̂ɔ tôŋ-woo dɔ̂ŋ su a gɛɛ nyii dí díkâai ɓelai wóo mɛni. Tãi támaa da káa kɛ́ dîa ká lí gboŋoi su da pài liî kpoŋoi su. Da kɛ́ díyɛɛ ká kula naa da pâi kula naa tãi nuu di- ǹâŋ ní kpaa máŋ dí lee ní da pâi kɛ̂i la dîa ka nyiŋí kɛ̀i da pâi gɛ̂i dí lia-woo mɛnii. Nyaŋ maa ɓelai dámaa dí káa ní saa ɣɛniɛ. Gɛ́ ní núui tɔ̂ɔ-ŋai da naa pâi ɣeniɛ a damaa, da ni ŋai da lia-woo mɛnii nya ɓa dɛi tɛ́i. Kɛ́ɛ a kɛ́ ífe íwoli tɔɔ ni lia-wóo ma kpɛ́ni fêi la ɣeniɛ maa ka fálenii a tãi kelee ɣele kelee ɣeniɛ ma ka fálenii. Nyaŋ da pai ília-woo ɓó íkpɔɔi mɛni ma a gɛɛ í gɛ̀. M̀ɛnii dia ília-wóo ɓó mɛnii ma a kɛ́ ífe ziɣe ni a tɔ̃yâ ɓa lɛɛ liî ɓa kula mɛni nyɔmɔɔ ma gɛ ni gbɛ̂ɛ ɓé ɓa pɔri wɛ́lɛɛ a náa. ɓa pa kɛ́i ɓîɛ nâŋ fé ǹia-woo ɓo kpaa ńee fé lîa woo ɓo ni nya ɓé gɛ̀ káa saa mɛni kpɔlɔ ŋí su. Nyaŋ gaa ŋâla kɔlɔi su, ŋâla-kɔlɔi gaa ku lia-woo ɓo a tãi kelee a gɛɛ mɛni maa nɛ̃ɛ kú gɛ̂i e kɛ́ a nɛ́lɛɛ. da pâi kɛ́i ya ɓâa kɛ́ maa tɛɛ ínuu pɔlɔ pɔ́ naa. Nyaŋ a kɛ́ ífe m̀âa kɛ́ maa tɛɛ tãi ŋí su nîa-pɛlɛɛ damaaa díkaa díkâai ɓelai woo nyɔŋ féi. Díkɛ lónoi nyɔmɔɔ kɛ́ dia dífe dí kili-ŋa sia a gɛɛ di nùu pɔlɔ tí ɓé dí lia-wóo ɓôi. Dífe dí kili-ŋa sia a gɛɛ dí nuu pɔlɔ tí ɓe dímaa sɔlɔ ɓo. Gɛ́ ni le ɓé pâi gɛ̂i íkɛ mɛnii lɛ́lɛɛ sɔlɔ ɓó íkɛ ɣeniɛ su. Kpɛ́ni fêi la kɛ́ ɣeniɛi káa a mɛni nyii í ŋaa káa ma, mɛni nyii ɓa pɔri gɛ̀i a gɛɛ nyii í nîa-pɛlɛɛ dia máŋ da pai dí ípɔɔ ŋa káa mɛni lɛ́lɛ su dí í láa lɛ́lɛɛ mɛni íkɛ ɣeniɛ su. Díyɛɛ kúnuu ŋí é wɔ́lɔ kɛ́ kúlia-woo ɓôi nya ɓe kúkaa saa la mɛni nɛ̃ɛ ma. Mɛni kélee ŋa nɛ̃ɛ káa ma. Gɛ́ ni le ɓé pâi gɛ̂i kwa kɛ̀ kɛ̂i kûɛi kwa nîa-pɛlɛɛ lia-woo-ɓo dífe mɛnii. Nyaŋ kɛ́ ɣeniɛ ɓa gáa tí a ka a lɛ́lɛɛ a kùla lía-woo su. Ńyaŋ ífe í maa nɔ́ kpɛ́ni fêi la lia-woo támaa káa naa nuu tamaa da gɛ̂. Mɛni ma tãi kelee kwa mó kúnua dîa kwa dîa lia-woo lɛ́lɛɛ saa ŋí su nuu pɔlɔ-ŋai da ní ŋai dí si sãa ŋai díkaa ŋeniɛi da wɔ́lɔ saa da lí. Dí nûa pɔlɔ-ŋai díwɔlɔ kɛ́ dí lia-woo ɓó diyɛɛ dia ká sii sɛŋ si ɣeniɛi fé pâi lɛ́ɛ kɛ́ pere ma. Sii sɛŋ a kɛ́ a nuu gɔ̃liŋ kpanaŋɔɔ é tɛɛ gɛ̂i ma, kɛɛ lé ɓe gɛ̂i ǹyãa kwa ɓîa kúnuu pɔlɔ-ŋai da kɛ́ kûa ká sii sɛŋ si kuɛi sii sɛŋ káa a mɛni su kóyaa sɛŋ nyaŋ gáa naa wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ kúkaa kuwɔi nîa-pɛlɛɛ sɔlɔ ɓô díkɛ díwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ sɔlɔ ɓô da pai pâi dí gáa. ɓa gaa núu ta ni ŋai díkaa a tɔ́ɔ ɓelai kúnua pɔlɔ-ŋai dí sii sɛŋ si dia lia-woo mɛnii dîa dínuu pɔlɔ-ŋai wóo mɛni. Di lɛ́ɛ sii sɛŋ si saa ɓa saa dí nîa-pɛlɛɛ-ŋai díkaa yaa sii sɛŋ ni ŋaa nɛ̃ɛ kula ɓa gaa pɛrɛ kpaya-kpaya tamaa tɔ̀ɔ, ɓa gaa lɔ́ii kpaya-kpaya ŋai támaa kɔɔ nùa ŋai nyêei-ŋa è kùla gɔ́ɔ pîlani lia-woo sârai. Tãi nɔ́ lia-woo káa la naa or é kɛ́ la naa díyêei ŋa dí mɛni dí ŋa sɛɣɛ kɛ̀i nya ɓé díkaa yaa lia-woo ŋaa nɛ̃ɛ kula. Mɛnii ma, mɛni kpɔ́ nuu a zɔlɔ ɓó a ŋaa nɛ̃ɛ ŋɔ kɛ́ ɣeniɛ sui, nya ɓa mɛni ŋai tí kúnuu pɔlɔ-ŋai or díwɔ̂i nûa pɔlɔ-ŋai díwɔlɔ mó dia. Núu ta ní ŋai káa naa dífe díwoli tɔ̀ɔ ní lia-woo ma. Dí kɛ nɔ a pɛ́lɛ kɛ́ ɓelai, dí kɛ́ tɛɛ tɛ̀ɛ a mɛ́ni kɛ̀ mɛni da kpɛni káa tua pere. ŋ̀eniɛi dua pere kôyaa kwa nuu- nûa dia kwa da ɣeniɛ dua pere kóya vè nɔ́ saa mɛni ma tínaa tuɛ-pere ɓa mɛni kɛ́ m̀ɛni ma. Kɛɛ ífe gɛ́ ni tí pâi kɛ̂i a é kɛ-ɣeniɛ kpeli kpɛɛ kpaa máŋ í nîa-pɛlɛɛ ŋai tí díkaa pâi ípɔɔ wo pa kaa a lé da pa dí gáa dí nɛ̂ diyɛɛ kú ǹâŋ e mɛni lɛ́lɛɛ kɛ́. Íkɛ ífe mɛni kelee da kpɛ́tɛ ni íkɛ ɣeniɛ su í nîa-pɛlɛɛ ŋai mɛni da pâi m̀ôi yai. Da pâi kɛ̂i lónoi í láa su a nyɔmɔɔ tãi ífe la ɣele mɛi díyɛɛ kú nâŋ le ɓé é gɛ̀. Ńyaŋ ǹuai <noise> da káa kɛ̀ dí kɛ-ɣeniɛ su díkɛ dí mɛni lɛ́lɛ-ŋai sɔlɔ ɓó. Gɛ ní le ɓé pâi kɛ̂i ífe íwoli tɔɔ ni dia ɓîa tí a ǹúui nina a gɛɛ ɓîa máŋ í mɛni da kɔɔ-pîlaŋ. ɓa gbalaŋ kpaya-kpaya ŋai kâai kú nûa pɔlɔ-ŋai dí zi díkɛ koko si díkɛ kɔfɛ si díkɛ lɔwa si díkɛ gaŋmele si. Gaŋmele kpɔlɔ kpaya-kpaya káa da ni ŋai nyée, lowa wɔlɔ kpaya-kpaya káa da ní ŋa nyéei-ŋa dí nîa-pɛlɛɛ-ŋai da pa da see mɛi kpɛni fêi é kula dí kili-ŋa sia lɛ́lɛɛ su lia-woo sârai. Mɛni ɓé dí kaa saa <hesitation> naa díkɛ ŋɔ ŋaa-nɛ̃ɛ kula. Díkaa dí gaŋmele pui, díkɛ dí lɔwa tée, díkɛ dí koko pú, díkɛ dí kofɛ pú a gɛɛ dí ŋɔnɔ díwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ tí ŋakɔ̂ŋ la tína tuɛ-pere mɛni ma. Nyaŋ diwɔ̂ nîa-pɛlɛɛ nyii ŋɔnɔ pâi díwoli tɔɔ lia-woo mai da pâi bɔlɔ tí kɔɔ-pîlanii berei dia máŋ dí tii kɛ́ la e lɛɛ la zu ɓɛi da kula naa. Gɛ ni dí nîa-pɛlɛɛ nyii pâi lia-woo mɛnii da pâi ŋɔnɔ ziɣe naa dí ŋɔnɔ pɛlɛ líi da tuɛ-pere. Da ni ŋai dí- dí pɛrɛ kpáya kpaya ŋa káa tɔɔ dí lɔ́ii ŋuŋ ŋai laa. Gɛ ni dí kéleŋ-ŋa kɛ́ tɛɛ. Gɛ́ ni ǹúui tí a lia-wóo mɛni a kɛ́ mɛnii tí ŋaa nɛ̃ɛ kulai or wɔ̂ lia-woo e mɛni tí a kɛ́ ŋaa nɛ̃ɛ kulai a pâi kɛ̂i a mɛni nyɔmɔɔ vè pâi kɛ̂i a mɛni nyɔmɔɔ. Kɛ́ɛ dîa páa lia-woo dîa páa lia-woo diyɛɛ da mò dia a pâi dí paa ǹya lia-wóo. Nyɔmɔɔ káa tí ooo mɛni lia-woo nyɔmɔɔ kaa ti da pâi m̀ôi dia díyɛɛ dia da nɛ kú nûa ni <hesitation> nyiti dí gɛ̂i le ɓé dí gɛ̀ zu. Kúfe fáa tí ma a gɛɛ ku ŋɔnɔ mɛni da kɛ́ mɛi kwa pâi ŋaŋ sáa. Berei ɓé ya ɓé mɛni ŋai tí a tɛɛ-ŋa kwa m̀ôi.